علشان نطبقه ونلف بطريقة يعني كويسة اوي وتخليه يحافظ على العمر الافتراضي للهدوم هنفرد القطعة اللي معانا سواء كانت مثلا بلوزة أو تيشيرت اي حاجة وبعدها نساوي الكم ونساوي الجزء اللي تحت ونقفلهم على بعض ونرص فوق بعض كدا وممكن نحطهم في منظم.